कोरल रीफ सातत तरे तरेचा पर्यावरण यंत्रणाक आधाराक पडता। ता पाणी साफ करुंग आधार करता, आनी समाज पाणी निवळ आनी ठंड आसा जल्या ऑक्सिजन तयार करतात।